زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم. که چیري یو رسټورانټ چې اشپزان یې مسلکیان وي او رسټورانټ د میشلین رطبه ولري، د هغو د خوړو نرخ خورا ګران وي. یو شي چې په هر رسټورانټ کې ګران دی هغه کباب دی. کباب په هر رسټورانټ کې ګران وي، او یا هم که څوک په فرمایش باندي کم شي پخوي او اشپز هم ډېر تګره وي نو په هغه رسټورانټ کې هم خواړه ډېر ګران تمامیږي.